Iyatu udu drum e naulle engka saddanna apaq anu ipeppeq na iyatu udu drum e madeceng topa ebbuqna nappai ka saddanna na macinnoq to saddanna ajianaro ipake i mancaji alat musik